دا داسې یوه پوښتنه ده چي په یوه جمله کې جواب کېدای سي. زما په نظر لومړی خو باید په هوټل یا کافي شاپونو کې له احتیاطه کار واخلو او ډېره هڅه وکړو، څه توی نه سي، ځکه کیدای شي ځیني قیمتي شیان خراب سي. خو بیا هم که په کافي شاپ کې قهوه تویه کړم، لومړی به د شاپ له مسولینو زر بښنه وغواړم. بیا به له ویټر چې وغواړم د پاکولو اړین توکي راکړي چې هغه جای پاک او وچ کړم.